Tena misaotsy anao bavata lihy aho fa la tena tsy haiko gn'ataoko laha tsy nisy anao vasa nimaty aho ty sa nivelo sa nanao akory! Fa laha tsy nisy anao aloha aha! Tsy nanahak'izao fa tena nimaty la tena niafaka ay aho.